Ya Nyamuhanga kw'abya inanganamba obuthoki obo obw'erikania n'ebisoro kwehi ingakania obu obuli lhulimi, nangathwiremo erikania obuli lhulimi, kundi ibbwa o kyuwene omundu enigha obuli lhulimi kundi ibbwa wanganaghenda ng'eyihya iwa- iwabya iwunalwasi iwaghenda omwa kindi kihugho iwabya iwunalhwasi obuli syandime esyosi ahosi ahawukahika iwabya iwunasyasi, neryo ekyo kyanganganzire, kyangangathwiremo erikolha, erigha.